A ie pa propi ün animal ch'a më fa paüra, prubabilment lon ch'a pudrìa feme paüra al e vëddi ün urs ënt ël bosch, lu li a pudrìa feme paüra o i grandi felini, cum a pöl esi ël liun o la tigre che chëli li a pölu seguite e e fete verament mal, d'auti a ie pa niente ch'a më fa paüra